Gne rameva biby efa zatra miaina ame tany may ary efa mana pekad-paikady indesy miady aminio zasy izy, izy ra mahita rano izy tena misotro rano farakize laniny satria gnaminazy iny ao efa misy reservoir ame, ame trognognao, da efa mandeha amine deux litre litre litra maromaro agny zasy igny;.da igny mba entiny miaina mahadigny.